الموضوع ده حساس وفيه آراء مختلفه لكن بشكل عام اعتقد الحكومات لازم توازن بسن النمو الاقتصادي والحفاظ علي البيئه، النمو الأقتصادي لأنه بيخلي الناس تعيش بشكل أفضل وبيوفر فرص عمل يعني لو الأقتصاد زاد الحياة بتتحسن، الحفاظ علي البيئه مهم برضو لأن البيئه الصحية بتؤثر علي صحة الناس وجودة حياتهم <noise> لو اهتمينا بالبيئه هنعرف نعيش بشكل أفضل علي المدى الطويل